Gn angady igny zany da mana lela mivelatsy sy mafy. Da i lelany mivelatsy sy mafy igny amin'izay e ampidiry agnaty tany agny ka manongitsy azy rehefa atosiky miakatsy ambony ety.